Usandu vawolin, usandu hap, usandu banjo, usandu ukulele, usandu mandolin, e woodi usandu ɗuɗɗo yata Star Indian Class, ɗuɗɗo yata Star Indian Classical Music.